Nighire marafiki gharapungua atanu, nabhoshe bhafhire umri umri umri chini ya umri wakwa. Navaure bhaure umri chini ya umri wakwa fuke haghwihi nava bhanji thiunjkie nighire matatizo matatizo gha bhijana lakini mataatizo gha vijana thighire sananyi. Nighere matatizo gha- gha bhaghothi bharoo ghabhaghothi nighere makamu nabho.